Nkyɛ mɛpɛ dɛ mohu da a ɔman Ghana nyaa ne fahodzi na a Ɔsaagyefo Dɔkta Kwame Nkrumah buei n'ano kaa dɛ Ghana adze no ho afebɔɔ no nka mɛpɛ dɛ mehu dɛm aber no dɛ nkorɔfo aba abɛgye hɛn man no dzi hɛn do "for" mber bebree na afei dze yetum enya fahodzi a ɔtse dɛm no nkyɛ mɛpɛ dɛ mohu na mehu dza ɔkɔr do. Dɔm a wɔwɔ hɔ no hɔn enyim, enyigye a ɔhyɛɛ hɔn afon mu ma a ɔma ndɛ hɛn a yɛ-yɛwɔ ekyir no ɛɛ hɛn so Nyame adom yɛadze hɛn ho no nka mɛpɛ dɛ mohu dɛm aber no.